Барои ман бештар вақт гузаронидан бо оила муҳимтар аст, аммо дӯстони наздик низ аҳамияти калон доранд. Сабаб он аст, ки оила замина ва пуштибонии асосии ман аст. Онҳо ҳамеша дар дард ва шодии ман ҳастанд. Вақт гузаронидан бо оила ба ман ҳисси оромӣ, муҳаббат ва ҳамбастагӣ мебахшад.